Ampi gaan ma e gwamnati ghin <hesitation> ilimi ngw am malami makaranta wu am kyolki, a makaranta pramari ghin bason am kyol wukyai azhi kphabo. Mi kigwa am kyolu. <hesitation> Am kyolhin yanda gu ma bohkiwu mang yanda gwu ma wuei kiwu, kuma mang yanda gwu ma ma e panshok ghohin, mang yadda gu ma e tak <hesitation> nimzut ni wukyai en ghi baba gosinu. yanda gwa mayuk kwalu, kuma yanda gwu maa mik kamohinu nima am kyol hin yanda ma pinunghu awana kuma khin kai gaan gwamnati ngwa ampiwu. Am nyuk kwalu am sak soi saggha ngwu a mughim api gwisi iyong gu ma pungwulim iyong iyong nwu alak bak gyok. Am saksoil sa'gha am sak au sa'gha, am sa'gh e moi sa'gh mang angi long mang wang mang shaam. Nguh, am sakah ko gwa <hesitation> nwussam awu nim sa ni am bomga mang guisi guh gwam na so guisi gu ma takhimmu am bhom mang sai gwa am sakhu a mughum mugha ye ke kwallet, a mughum mugha ye lakh iyaal kwallet, a mughum mugha ye <hesitation> dangni wukyai yit makaranta, a mughum mugha ye lak iyaal dok a kwallet du mang dang <hesitation> ye sha wok dang a nimha a nimha mughum, domin am dom shok guh gwapnati a takhimu a lak shok gyokhn kuma am bi <hesitation> bung mhi nimsa pang nya wukyai yit dangha makaranta mhi nong secondary na mhi dangah dang mi pi, gyak pi diploma gyak pi ncc gyak kuma dang mhi pi graduating <hesitation> degree na sabo mang ki guda kpab gwa a ɓillemmhit am piwu to nimha him ɓi gaan guh am pi <hesitation> yeh guh am nawu. Khin kayi nimha, khinkai ga'an gwapnati man sai guh am sakhu am pi ga'am pina mang <hesitation> mal <hesitation> gunghom Nguh am mhi takhim <hesitation> kai zut am kai zuut <hesitation> pada ghom kwal gung ghin <hesitation> bassan am marapa basson saan nan ma pi ga'an mang pankwal basson a matsayi pang mukta ga'an. A khin na kuma bapi ani shi ɓullimma ti tim <hesitation> hakimi a gyambar guh am tare mang da, ma pi ga'an mang ma gung gyambar gaba gaba daya a matsayi pang muksin ga'an, pang nim zut zin, kuma gaan an dang ha kap geh ki guh a tokhn hu pahara ko kuma pung nung ha mhinna tare m. hin na manzin a lokacin guh <hesitation> mai gida ghom ti pang <hesitation> gunghom taa bakhim ku ti surima wu kab root mang ndaal am na tare mang da guh am nim zut nima da a ko gwa lo eh ye guh ta je ko dang hu amma daang. Ki gwa am shewa ti ossim bai zoghai ni ti she nam ko ah, a kwal <hesitation> district head min dengi ammma bommung mang gyak gi mess guh maa she pyok mang zinu. Nimha yad <hesitation> ana dookha a bai zoghai gwa ana <hesitation> kwal <hesitation> district head nhim dengi Dengi a ti bommina mang gi mess gu mhi awu. Nimha dak dama am shepyok ha mang zin pang nyaa. Kuma mhin a ye timmong hommu ko gwa yispai guh ti <hesitation> pang kammom pang ta yisminu ta she pyok min pi timong nyaal ta she pyok min pi mhi bomkam ya mhi khiyak kassoma. Ta she pyok min kang ma waad <hesitation> kiguh pungnunghawu mhi takaiy ki guh na pasarawu ta sheko to ko nawo ta yugh kwallu ti kya'at wukyaiyat kang ghos kaya ge, kang pi mwoghai kang <hesitation> kaiye myep guh pung la ghaiyu, ko na paam khaigat tin kyaat tina a pi yaad guh pannu.